لا، الحمد لله أني ما قد ساويت هذي الشغلة لإنه أول شي أني اكره الكذب أصلاً <hesitation> أنا وايد صريحة و وايد حقيقية، ما قد اكذ <hesitation> ما- ما يعجبني الكذب و ما أحب الكذب. <hesitation> الكذب أصلا ً <hesitation> صفة سيئة جدا لو إنها موجودة بالطفل رح تظل معه حتى يكبر، لكن انا شخصية صريحة.